Kultura e Mbretërisë së Bashkuar është një përzierje e traditës dhe modernitetit. Monarkia britanike është një simbol qendror, ndërsa qytete si Londra janë të njohura për shumëkulturalitetin e tyre. Letërsia angleze, me autorë si Shakespeare dhe Dickens, ka pasur një ndikim global.